Fomba fikarakara zaridin :Omañin-teña ñy tany <shushes> asia ñy vihin-kazo ;lafa vit'eñe, diovy soa asia zeziky, avalibaliky soa tany iñy, vita valibalike, tondrahy, vita ñy tondrak'azy, atsatotsatoky amizay ze raha ambolen-teña aminy ñy zaridin.